Ah aleoko za mizaha film mampimoe avekeo mba mimoe igny de mba hoe falifaly ko fognao tiako za mba mahare fogna aha falifaly amigny ilay tegna fahasambarana agna de aleko za mizaha le film mampimoe é.